<hesitation> pues i iin no i iin ha ta ho tan tiempo xia chi ho o on. odu xa nguan refri ta ha a an kunacaña iin yó'o a uu yó'o, ko por mucho ta ke aguantar iin semana a oni kii, depende na verdura nguan tao chí hu tei tan ña inixhí dikan va refringuanta ha a an. otan tiempo chiá ná kuchoña refrijan tao comidaxó ho o on. na ha a an. na xa oxa, oxa kuea a nuguan, toko ha a a verduraxo xana xana ha a a. kagaña ná kuabrega inia toko, ha. odu ka guan refri ta koñoa iin yó'o a uu yó'o.